افضل انو اكون موسيقار عظيم اكثغ مما انو اكون رسام عظيم - لان الموسيقار يعكس شعورو واحاسيسو عن طريق الآلات ، عن طريق لحن خاص ، فهذا الشي مميز يكون